Malɛzi a tun nɛ ,ri bɛrɛ a tun nɛ ,ɲuu i'iriya dio, ɲuu yi i'iriya dio ,to bie wo bie nɛ ho wewia nɛ we lemu ɲuuwa a gueba tun, to bun a tumabɛɛ donke bunɲa hiase ovɛ yi a pinpian ɲan we uwibin a sɛra ba, donk to hɛtin a woro mana wa gue amu we boni tomu pan suani.